هو الأيام اللي يكون فيها شغل، صراحة أمسكه كثير، يعني أمسك جوالي تجريبا أتفقده كل ربع ساعة، كل عشرين دجيجة، ليش تكون جتلى إشعارات من مدير الشغل أو من التيم حجي. أما إذا كانت أيام إجازة وزي كده، يمكن صراحة كل ساعة كل ساعة، لأنه أشوف- أشوف رياضتي أشوف كتبي فما أفتحه كثير، فيمكن كل ساعة كل ساعتين.